Raha man̈aina haiko: <hesitation> gitara edy e, bòka iô pianô, jembe, batery, valiha, filoty. Abôkaiô ino koa eky? <hesitation> Ino koa ma izy in̈y e? Sakisôfôny.